आंखूं का भी अलग अलग रंग रंग व्हंद। केका आंखा भूरा पीला रंगा व्हंदन। आपन द्येखि व्हलु केका आंखा नीला रंगा व्हंदन। केका आंखा भूरा रंगा व्हंदन, केका आंखा ग्रे रंगा व्हंदन, केका आंखा हर्यां रंगा व्हंदन, केका आंखा केरण्या व्हंदन, जेते हम हेज़ल आइज़ भी ब्वोलदन म्येरा ख्याल से। त यि अलग अलग तिरा आंखूं का रंग व्हंदन। येका अलावा त आजकल बजार मां कॉन्टेक्ट लैंस छिन ऊंणा अलग अलग रंगों वला। सी लगे द्यवा अर आंखों कू रंग बदल द्यवा अपणू।